كنت أتذكر وأنا صغير ألعب لعبة مرة حلوة كانت مع الصغار، هذي اللعبة كان اسمها يوك، هذي اللعبة مشهورة ويعبار عن لعبة استغماية، ولكن طريقة مختلفة شوي كانت مرة حماس كنا نركظ ورا بعظنا ونستخبى في أماكن وإللي يحصل الثاني يقول له يوك.